Gne feone klaxonne bisikileta igny moa zany da ame guidon any eo da misy akoraha sary boribory izay da igny zany e pisainao igny da arakarakan'igny amin'izay e feony magnano. <noise> <laughs>